Yajayave tëtäguasu Dinamarcape kuape mopeti ara oyoaviyoavi jaeko yaesata jokope ivitu oajaete jaema omboipi kuae <hesitation> aratinipe jaema ogueyi kua ivitu jaeramo iviakuarape <noise> opapete arasa oki jokope kuae <noise> omboipiko yasi arapotigui jaema opa yasi arakuvope jokogui yasi araamape ojoma ovae oiko yave yasi oretipe jare yasi araivipe jaema mbaetimbatema jokuae ama yaesa